المشروع اللي نفسي اعمله حاليا هو مشروع لياقتي البدنية انه انا احسن لياقتي البدنية وانه انا احسن من شكل جسمي، واشعر انه انا مبسوطة ومتحمسة لما بكون في تقدم يوم عن يوم انه انا اعمل شكلي لجسمي اللي في خيالي ده بيخلي حاسة بالفخر.